روتيني اليومي كالتالي أستيقظ عادةً في الساعة السابعة وأكل الأفطار في الساعة السابعة والنصف. أبدأ شغلي في الساعة الثامنة وأتناول الغداء في الساعة الواحدة ظهراً وأكل العشاء في الساعة السابعة مساءً وأروح أنام في الحداش مساءاً <noise>